Mmmm yu ta kain na nida kiti yo ta, ku aketi comunicar nunguan nroti, nunguan keti sentir, ha nunguan ha a an. takana na ha a an. nuguan xani initi na oku, ta ngu tinrodo yó ta kanna ná ta kan tán ta ha a an. nion nion inti, ha xanaoti a tina yó ho o on. nunguan na chiniti ñoo, na kana ná ho na ú tá ha a an. a yian ti ha na hu u kiti ta nidati ta ho señal i iin ti na akastonti.